באש תכתב שי רסאלה זווינה חאצכ תבּדא בטאריקה לטיפה, מבּעד עבּר עלא אלאמתנאן דיאלק בטאריקה ואצחה וצדיקּה, ודכּר שנו אלחאג'ה לי תבּע'י תשכּר עליהא בּלתחדיד, וחאוול תזיד שי כלאמת טיבה ומזיאנה לשח'ץ לי כתכתב ליה האד אלרסאלה, ופילאכּ'ר אכתם אלרסאלה בשי טאריקה מהדבּה בחאל מע כל אִחתראם ולא תחיאתי אלח'אצ'ה.